<hesitation> poxi iná ndakon xhitoti nrukeno, xhitoti kitino, xhitó chayaku kingui nayió naxekata nu kenó te xu iná ñoo kunio nono keno no na yo'o nó.